القراءة مهمة لكن الصراحة أفظل ال-الفيلم، الفيلم يعني يجسد لك كتاب أو رواية في صورة أحداث تستوعبها أكثر، آآ لكن الميزة في الكتاب أنك تجدر تقرأ مثلا نفس الصفحة كذا مرة إذا في حاجة ما فهمتها إذا في سطر أعجبك تجدر تسويله ماركر أو هايلايت، لكن الفيلم اذا مرك المشهد خلاص راح إلا لو مسجله مثلا على لابتوب هذي حاجة ثانية.